Oyi va Pakistan tun ,ba taradisiɔn cururu abenɛ ,ho yoo nɛ ba we yo, donke bun boni ba taradisiɔn, maba ritiɛle ra. Donke ba a ninɛ ba bira sura maba arabu ra matete. ba werobe wure a'ere.